रेजोर् मने सुलि ब दरि कथ जुन्तु जन्त्र युजे हेतु गमि रेजोर् बुलि को। हधरन्ते लोर हकोले दरि कमोर् बबे अरु किसुमन् स्वलि बिलके निजोर् भोरि जुन्बिल नुम्थके सुलि थके, हेसो तोरबो कने बेभर् कोरे। पोरिस्कर् कोरि बोलोइ अथु नैब निजोर् जुन्तु मुक्खन् पोरिस्कर् कोरि बोले रेजोर् जुज्कोर होइ। इ सरिउ फलरे ओति खुरु खुलरे हुन्दोर्कोए कति पेलबो परे, जिये स्किनो सोम्कै दिए अरु पोरिस्कर् कोरि रखे। तर् बबे रेजोर् बेभर् कोर खमर् हवदने कम् कोरतु उसित्, नहोले स्किन् कति जबो परे, अरु तर् पोर तेज् उलै जबो परे। ते हेकने रेजोर् जिते अमे जुज्कोरोन् ते हेतु भल्के जुज्कोरि बोलगे।